لا ابد أفضل إن يكون عندي طاهي خاص بي أو طباخ او- او شيف خاص بي يسوي لي الأكل اللي انا أحبه في الوقت اللي انا ابيه أظن ان الموضوع راح يكون اجمل بكثير من مجرد سواق سواق ممكن اطلب اوبر ممكن اسوق انا ما عندي مشكلة لكن إن يكون عندك طباخ ولا عندك سواق لا أظن إن يكون عندي طباخ ماهر افضل بكثير